Ti chjaséni ntihi ri nti kuenté mexico tsixroni a siín jnko tradición ri nti kie ri sin tsíkꞌen na jnkojin nti por ejemplo ri jeheni kuékjini escuela ri ósé na jnkojín nti nti ti sin maestro na tjanchia sin nti nkojín nkehe tsjijikoni para ri nti tsꞌe ri nti ofrenda tsixroni a na nkojín sin na ichꞌe sin obligar nkojín chájan por ejemplo nkojín chajan nti diferente ni̱nko itji na nkojin chajan nankꞌue nti kꞌuékji̱ko sin kjónte ri ósé porque xa chaxíhan nti kuechréhe̱ sin dio pero ri nti ijiena nkojin ri maestro na chꞌe sin obligar chajan tsjijiko nkehe na nkojin sin na ó hohe sin na nkojin chajan na tji̱koha na ri nkojin ri sin tada na̱xa̱ tjasin sin ri nkehe e tsixroni para tjasinhin sin ri sin tsíkꞌen e pero nti nkojin ri sin a na nahí pero ri ntihi chjaséni kuenté mexico na xa siín taha xa chꞌe sin practicar na hasta chjaseni ntihi na ti sin por ejemplo janhan na nti ti nti tꞌáchri̱na tsixroni na kꞌuékjasin sin taha ri nti ósé ee kueki kuékꞌea sin nkojin sin chjinaxón na kuékonkotsechoni ri lugar kue̱nté chꞌán na ntaha nti tjasin sin ri ofrenda janhan na nti nxa̱ kꞌuéchonhan dio méxra̱ nti kuékjakꞌé na nti tanto ri ijiena nkojin sin na na̱xa̱ tjasin sin na na̱xa̱ tjasin sin kaín ri tradicio tsixroni ri nti costumbre kue̱nté sin na nkojin sin na ri ñao primero o̱ yaá ri nti. Noviemnre na na̱xa̱ tjasin sin taha nkojin sin na tjasin sin ókje nkehe por ejemplo tjasin sin jnkojín ritual de taha tsixro a na ri nti chjaséni na xa kuén kuéheni por ejemplo tsóndachroni nti ndáchrini kixin nkojína costumbre tsixroni a ri costumbre ri chjaséni na na̱xa̱ tjasin sin taha na nkojin sin na na̱xa̱ titekaon sin kixin nti iti ti sin tsíkꞌen tsixroni na has tjasin sin ri ofrenda na tjasin kaín kaín ri nkehe kꞌuénohe sin kixin kuékjinie ri sin kué nti kuítóxin ntia tsixroni na jehe sin na tjasin sin tjasin sin na xa̱ xa̱ nti chóhen sin kii tsokjan ri sin a na tjasin sin nkojin ofrenda na tjasin nkojin nkehe nti tꞌe̱na sin na nchechján sin á nda̱xra á nchechján sin por ejemplo nkehe kuékjinie ri sin kuétoxin ntia na nti nkojin sin na nti desde ñao nti ñao nti veintiocho á nti veintinueve nti octubre na tꞌóan sin nkojin iko tꞌóan sin para sinieko sin kícho sin na tꞌéye̱he̱ sin nkojin sin chjinaxón na nieko sin na kja̱xin nti ti ñao primero na nkojin sin na nchechján sin tamale á nchechján sin nda̱xra na nkojin sin na kja̱xin tjasixín sin negocio na nkojín sin na nchekji sin nda̱xra na nchekji tamale ri ñao a na para ri sin tjasin taha na tꞌe̱na sin tꞌe̱na sin ntaha na tjasin sin ri nti ofrenda. Na ri kuenté mexico na quizá nti diferente nti diferente tjasin sin diferente nchsáya ri nkehe a nkojín sin sátsji ókje nti ókje nti chjasin ntaha siín famílie sin na tjichréhe̱ sin para juntoé tsꞌejó sin tjasin sin ri nkehe riiii ti ofrenda tsixroni a nkojin sin na tꞌe̱na sin itsjo na tꞌe̱na sin ti itsjo cempasuchi a nkexri nchekꞌin ri itsjo á na tꞌe̱na sin na tjasin sin ri ofrenda ri ñao a na nchóha ri sin campesino na te̱nka̱xin sin ri inta ha na tꞌe̱nka̱xin kaín ri tipo ri itsjo tsixroni a ntatsjo tꞌe̱na sin na nkojin sin na tꞌe̱na sin nkojin itsjo na tjasinkajin sin ndója puerta kue̱nte sin para costubre ó kue̱nté sin na para tso̱chjina ri sin tsíkꞌe tsixroni a na kain taha na ri jnko tradicio kꞌuéchrehe sin na tanto hasta ijie na xi̱kaho tohen continuar na nkojin sin chjaséni ntihi na xi̱kaho chehe ichꞌe sin na tanto ri ñao primero na nchítjen na ó sátsji̱ sin ri panteo tsixroni ri nti chjasin nación mexico a na kojin na ixi takja ri costubre na tóxrihin sin tsixroni tsoxrihi sin na ntaha chꞌe sin participar nkojin nti nkojin ri ndoe ri sin familia kue̱nté sin a na ri iji tiempo na nkojin nti sin nti tjejó ókje chjasin a nkojin sin kꞌuéxin sin nti kꞌuexin sin ri nti chrinta ri carretera na nkojin familia naxa̱ tjiko sin ri ofrenda a hasta chríta. Ri ntia a kꞌuéxin ri familiar kue̱nté sin ntaha tjasin sin na bueno ixi jnko tradicio tsixroni ri pari jehe sin na nti nkojin ri sin nti chjaséni na kja̱xin sin nti nkojin sin quizás kꞌuéxin ókje parte na nkojin sin xa̱ chꞌe sin tjasin sin taha na jie tiempo na nchóhani nchóhan gente na quizás í chꞌe sin participar pero nkojin sin na̱xa̱ xa tóxrihin sichꞌe sin participar ti evento a tsixroni taha na tanto ókje ókje chjasin na diferente ri nti forma chehe sin na nkojin si na nkojin na ichꞌe sin participar nti noeha sin nkehe nkehe siín pero ichꞌe sin participar tanto chjaséni ntihi na siín nkojin ri sin tada na̱xa̱ tjejó sin chréhe̱ sin ri costubre na chꞌe sin nti tjasin sin ri nti evento tsixroni tjasin ncheyaxin sin na tjasin nkojin ofrenda para nti ti sin familiar kue̱nté sin kuítoxin ntia ichro sin na nchóhña gente na na̱xa̱ xa tónkotse sin na en familia tjejó sin na tjejó sin tji sin ri panteón tsixroni na ntaha tónkotse sin na itji̱ sin nti tjasin sin nchóhan nkehe tsixroni na tanto ri ndoe̱ sin na tjasin sin comida ijnie sin na nchóhan ri platillo ri kuékoxrihi̱ ri sin nti ti kuítoxin ntia tsixroni na. Ntaha nti tjasin sin tjasin sin nkojin nkehe na tjasin sin intaaá xro̱xé a nkojin sin tjasin sin ixra̱ tsixroni a tjasin sin mesa ri ofrenda kue̱nté sin na ri nti ijie tiempo na lo mismo xi̱kaha ichꞌe sin na tjasin sin kaín ri nti kaín ri nkehe tjasin sin para ri ñao a na kja̱xin nti nkojin ri nti familia na nkojin sin nkojin sin nti xa̱ tóxrihi̱n sin na nkojin ri ixi kuenté mexico tsixroni na nkojin sin chónta sin familia ókje chjasin na ri ñao a la tónkotse sin sátjichréhe̱ sin familia na nkojin sin na ntaha tjejó sin na nkojin sin na cada quien ndoe̱ sin tjasixín sin na kja̱xin nti por ejemplo ixi nda̱xrja̱n ni̱hi ri escuela na xi̱kaha tjasin sin nkojin sin na titoehen nkojin nkehe na ti maestro tꞌeṭoa̱n na tji̱ko sin tji̱ko sin ri ofrenda ti escuela na ntaha ncheyaxin sin na kaín ri nti kaín ri sin maestro na tónkotsena na ri nti padres de familia la kja̱xin nata tjejó sin na ntaha ncheyaxín sin kaín ri nti nkehe kuéhen sin tsixroni a na kja̱xin jehya jehya escuela chjaséni ntiho sino diferente ri escuela ri chjasin ri chjasin ri nti chjasin nación mexico tsixroni a na xi̱kaha ncheyaxín sin na nkojin na kja̱xin tji̱ko sin ókje nkehe quizás nti nkojin ri evento tjasin ri escuela na quizás ri nti disfrás tsixroni ri ñao a. Nkojin na tꞌitsá sin nkojin kana nkojin sin na tji̱ko sin nkehe ri escuela na para nti tsoyaxín ri ñao tsixroni ti ñao ri nti quizás nkojin chjasin na ókje nchekꞌi sin na ti nti hasta ri chjaséni ntihi nación mexico na kuákja sin ri costumbre ri ókje nación na ichꞌe sin ri ncheyaxin sin ri nti ñao treinta ri octubre na tanto táha na ncheyaxin sin nti nkojin nkehe la nkojin na tꞌinkáya sin nkojin ika na nkojin ri ixi sin tsíkꞌen ixi por ejemplo nti nti ixi ri ntiii calavera chroni na xi̱kaha tꞌitsá sin nkojin sin na xi̱kaha ncheyaxin sin tónkotsé sin ri escuela na tjiko sin nti ti ikaaá ri dizfras tsixroni a na ntaha nti tjejó sin na tónkotse sin na quizás tie tjejó sin ntaha na táha ri nti ti costubre ri chjasin ntihi nación mexico ri nti ti ñao kie ri sin tsíkꞌen ichroni a na kuéhen ri sin nti chjaséni ntihi na kja̱xin sin nkojin sin na kja̱xin sin tjasin sin ri nti evento xi̱kaha na nkojin sin xa̱ tóxríhin na ntaha tjejó sin itji sin nkojin fiésta tꞌixin na ti ñao treinta na o̱ primero na nkojin tꞌixin kia la tji sin ntaha tjejó sin na ntaha tjiko sin ri ika chrinkaya sin ri nti ixi chꞌe sin festejar ri ñao tsixroni a na nti nkojin sin na ri sinchjaséni na sátji sin xi̱kaha tjejó sin. Na ri nti chjaséni na kja̱xin tóxríhin sin tꞌe̱na sin nkojin nkehe ri ókjé chjasin tsíkjikaoxín gente na tji sin ó nkojin parque a tóxin ri nkehe nti para ti nti tjasin sin ri ofrenda na ntaha tjejó sin tꞌe̱na sin na nkojin sin na tꞌe̱na sin comoida tji̱kaon sin para sinieko sin ri familia na kja̱xin ri nti kuenté ri nación mexico na nti chóxin nekhe ri nti ti kié ri sin tsíkꞌen tsixroni ri nkiva nixjani a na ntaha tjejó sin chꞌe sin festejar na ri nti ñao nti ní ñao na kja̱xin nkojin ri sin nti sin tádá tsixroni na kja̱xin nti tóxríhin sin nti tjasin sin ri nti ti ofrenda porque jehe sin ri ósé na nchóhña ri nti sin kuékꞌixin ósé na quizá kaín sin na kuékjasin sin ri kia a chayasen sin na kaín sin kaín sin kuékoxríhi̱n sin ri nti ritual kuékꞌixin ri ósé tsixroni ri tóhen conyevar ri ñao a na ri ijie nti tijie tiempo na casi nkojin sin na í nti í tjasihan sin pero nkojin gente na̱xa̱ tjasin sin nti xa tjasin sin ri ti ofrenda tsixroni a na nti na kaín tihi na nti jnko tradición ri chjasin nti nación mexico na tanto kja̱xin ókje nación na quizás kja̱xin sin chꞌe sin festejar noma ókjé itꞌin ókje ókje nchekꞌin. Sin na ri chjasin mexico na chóxixíni como kie ri sin tsíkꞌen, ti chjaséni nti ntihi san juan atzingo na nohe kixin ti ñao. Nti futbol na tꞌixin chajan tsítan baske̱ na nti tꞌixin ri nti tsotsíta chajan ri nti juego a ti tsjacha sin na chichaon tjacha sin tjacha sin nti chichaon na tjacha sin nkojín nkehe hasta tèntso̱ tjacha sin na ti ósé tsixroni ri nti kuékꞌixin kia na kuékji ti té xinta tsixroni a ti té xinta na tji̱xi̱n nti xinta nó fuera na itji gente titekjen na ité ri xinta na kaín ti nti ti tradición tsítan sin a na kaín ri nti evento tꞌixin ri kia na kja̱xin ntii ntiii tsítan gente nti nkojin juego tji̱kaon ntanche na tjacha sin nkojin premio na tsítan sin por ejemplo tji̱kaon ntanche ri tsítan chajan ri nti kaníkaaá nkojin juego nti maquinitaá tji̱kaon ntanche na ntaha tji sin nti tsítan sin na nkojin chajan na chráxenhen nchóhña chichaon na pa tsja tsja̱che̱he kícho na nkojin sin na tóxrihi̱n sin nti itji sin nchexroan sin na nkojin sin na itji sin para tso̱hen sin distraer na nkojin sin na itji sin nchexroa sin na porque tóxrihi̱n sin na ti ósé na ti kuékji ri nti juego xi̱kaha na nkojin chajan na ntahó siín sin tsítan sin na nkojin chajan na nti. Tꞌe̱na ri nkehe tji̱kao̱ ntanche na nkojin sin tjejonie sin taco na kaín ri nkehe tóxin na nkojin sin na ntaha tjejó sin na nkojin sin na nkojin ri chajan ntsíntsí na tjejó sin tsítan sin ri nti juego tji̱kao ntanche por ejemplo ri kaṭe̱ ichroni ti chjaséni ntihi na ntaha tjejó sin na porque ntache na tji̱kao ri líxin na chichaon tsjacha sin táha tsjacha sin nkojin chichaon na para chajan chjaséni ntihi na tóxrihi̱n sin tji sin nti tsotsítan sin ri juego a itji nkojin gente na tji̱kao̱ nchóhña ri nti nti nkehe nchekji sin a nkojin sin na tji̱kao sin pulsera na nkojin sin tji̱kaon sin nkojin ri líxin tóxrihi̱n chajan na nkojin sin na tji̱kaon sin ixi nkehe tea gente na nkojin na kaín na nti ntaha tjejó sin nchekji sin nkojin sin chjaseni na kja̱xin tjejó sin tji̱ko sin taco na tji̱ko sin dorado na tji̱ko sin kaín ri nkehe chróxini ntihi nchekji sin ri chjaséni ntihi na nkojin sin tji̱xin ijnki na tji̱kaon sin nti nkojin nkehe nchekji sin na ri por ejemplo ri nkehe nchekji sin na ti nti iti̱n aá esquite ichroni chjaséni ntihi na tꞌe̱na sin na inie sin na ti sin chajséni na kja̱xin nchekji sin na nti nkojin sin nti tji̱xi̱n fuera na itji sin sinchexroan sin nti kaín ri evento tꞌixin ri ñao a por ejemplo ri ñao veititrés na iche xrohi ichroni na jnko tradición ósé nti ikji tsixroni na hasta ijie na lo mismo tóhen continuar. Na tanto ri ñao veinticuatro na tji tji̱xi̱n grupo fuera na nkojin nti grupo chjaséni ntihó itꞌin na ti ósé tsixroni na kuékꞌixin grupo chjaseni ntihi na mismo ri grupo a kuékꞌin ri nti kia a na nkojin si na kuékji̱xin fuera na siín na hasta ókjé chjasin na itji sin nchexroan sin nti de ri grupo iti ri chjaséni na tanto kja̱xin ri tradición ri ñao veinticuatro na kja̱xin nti para ri sin chjaséni ntihi na kja̱xin sin ichꞌe sin festeja na nkojin kaín ri nkehe tóhen ri ñao a tsixroni na kaín ri nti evento tꞌixin na siín kja̱xin juego tsotsíntan chajan nti de ri deporte e kja̱xin ri ñao veinticuatro na tjasin sin nti deporte nti xi̱ka ti ósé tsixroni na kue kuétsitan sin nti beisbol kuekitsitan sin ri campo nonte jié ichroni nataha ntaha tsítaxin sin tꞌixin juego na tsítan na nkojin sin na tjacha sin na nkojin si na náhí pero ri nti chjaséni na xi̱kaha ri nti tsítan sin na tanto tji̱xi̱n sin fuera tsixroni tji̱kao sin equipo kue̱nté sin tsítan sin ri ñao veinticuatro na ti sin tji̱xi̱n fuera na ntanche xro̱xré tsítan na tsítako sin ri sin chjaséni a quizá kuékjacha sin o̱ náhí pero nti tsítan sin na hasta nkojin sin na hasta quizás ti juego a kuétsitan sin na tjajon sin na ri juego nti kja̱xin tsítan sin na ri nti futbol na kuekꞌixin sin tsítan sin ri xraxinkàma ri tiempo ósé na nti. Kuetsitan na hasta tjacha sin ijnko tèntso̱ na kaín taha na nti ti tradición ri nti ñao veinticuatro de junio na kja̱xin nti siín kja̱xin ri nti ñao a na nkojin familia ti chjasin ntihi na quizás ncheyaxín sin nchechján sin nda̱xra na nchechján sin tamale na nchekji sin na o̱ nieko sin familia kuènté sin a na para ri ñao ti ñao veinticuatro ti tso̱jin na ó tonkotse sin ri nti ri presidencia ntaha na tꞌixin kaín ri evento xja̱nka ni̱hi a na kja̱xin nti nkojin nti sin tji̱xin fuera na nchekji sin nkojin nkehe ri tradición ri ñao a na kja̱xin nti nchóhña ri sin ijnko xrotie tsixroni a itji sin kja̱xin nchexroa kaín ri nkehe tixin a na táha mé nti táha ri xra̱̱nka ri ijie ri tradición ri ñao veinticuatro de junio a ti chjaséni nti san juan atzingo a.